No leila ma ka heluhelu mua ʻana i kēia nīnau ua manaʻo wau ʻae, kū i ke kānāwai ka mālama ʻana i nā hānaiahuhu. He mea kōkua nā hānaiahuhu i ka nohona kanaka. Eia naʻe ma hope o ka noiʻi ʻana ua ʻike wau ʻaʻole nō kū i ke kānāwai ka mālama ʻana i nā hānaiahuhu. No ka mea loaʻa nā kānaka mālama hānaiahuhu a hōʻeha ʻia nā hānaiahuhu. ʻAʻole kūpono.